ข้อยบ่รู้เงื่อนไข ข้อตกลงในการเฮ็ดธุรกรรม เพราะว่ายังบ่เคยไปเฮ็ด

ข้อยกะคิดว่าธนาคารนี่มีบทบาทสำคัญอย่างคักเลย เพราะว่าทุกมื้อนี้กะกะกะเงิน กะโอน กะจ่ายตลอด

ข้อยบางเทื่อกะเคยมีข้อแบบว่าสงสัยเกี่ยวกับการเฮ็ดธุรกรรมอยู่ ข้อยกะไปถาม Google

ข้อยกะเคยกะเงินซื้อของฟุ่มเฟือยอยู่ แบบว่าบางเที่ยอยากได้พวกที่ต่อหรือว่าจิกซอว์จั่งซี้กะซื้อมา ของเล่น ของบ่จำเป็น

ข้อยคิดว่าเดะ ว่าธนาคารนี่ควรให้ความรู้อิหยังต่างต่างให้กับประชาชนนี่ มากกว่านี้อยู่ เพราะว่าบางเทื่อเฮาเฮาบ่ค่อยกล้าไปถามพนักงานตรงตรงเหมือนกัน ควรสิมีแบบคลิปหรืออิหยังออกมาบอก

ในความคิดของข้อยกะคิดว่าการกะเงินเพื่อซื้อความสุขเนี่ย มันกะมีความสำคัญหลาย เพราะว่าถ้าสมมุติกะบ่มีความสุขนี่ มันกะสิมีเงินไปเฮ็ดหยัง

ข้อยบ่เคยเปลี่ยนธนาคารเลย เพราะว่าใซ้กรุงไทยใซ้ใซ้อันเดียวมาตลอด

กะคิดว่าการมีบัญชีหลายธนาคารนี่กะอาจสิมีข้อดีอยู่ อย่างเช่น กะแยกบัญชีนี้หรือธนาคารนี้ไว้เก็บ อีกบัญชีหนึ่งไว้จ่าย

ข้อยบ่เคยไปใซ้บริการแลกเงินต่างประเทศ แต่ว่าข้อยเคยได้ยินหมู่เว้าเขาใซ้บอกว่าการแลกกับธนาคารนี่ได้เงินหลายกว่า ถ้าไปแลกข้างนอกใซ้ใซ้สิโดนหัก โดนหยังอีก

กะคิดว่าธนาคารนี่ควรสิให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมอยู่แล้ว บ่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าการบริการอิหยังกะตาม

กะคิดว่าการเฮ็ดธุรกรรมทุกมื้อนี้เนาะ ถ้าเกิดเฮ็ดผ่านทางช่องทางออนไลน์นี่ แน่นอนว่าจะมีโอกาสเข้ามาแทนที่ ที่เฮ็ดธุรกรรม ไปเฮ็ดที่สาขา แน่นอน

กะคิดว่ากะ เหมือนด้วยความที่เขาเป็นธนาคารเขากะจะมีความน่าเชื่อถือ

ข้อยกะคิดว่าการให้ความสำคัญกับการออมเงินนี้กะ ในเรื่องการกะจ่ายนี่เป็นเรื่องที่ดีมากมาก เพราะว่ากะสิได้รู้การวางแผนรายรับรายจ่าย การมีเงินออมเงินเก็บ

ข้อยกะคิดว่าการกะเงินเนี่ย เพื่อซื้อของขวัญให้กับคนอื่นในวันพิเศษเนี่ย อย่างเช่นวันเกิดจั่งซี้ กะมีความสำคัญเดะในความคิดของข้อยเอง

ข้อยกะคิดว่าถ้าสมมุติกะโอนเงินไปผิดเนี่ย คิดว่าธนาคารกะสิกะในด้านของการติดต่อ ให้ทางที่กะโอนไปผิดเนี่ย โอนคืนมาให้กะได้ หรือว่าอาจจิบอกข้อมูลว่า เออ เป็นบัญชีของคนนั้นคนนี้เด้อ

การที่ได้เรียนรู้เรื่องการใซ้เงินแต่น้อยเนี่ยมีประโยชน์หลายคัก มันสิใซ้ให้ใซ้นี่รู้จักประหยัดอดออม เฮ็ดให้ใซ้มีเงินเก็บในอนาคตได้

กะคิดว่าการเฮ็ดธุรกรรมสมัยนี้เนาะ กะมีความโปร่งใสในระดับหนึ่ง เพราะว่าแต่ละบริษัทหรือว่าแต่ละธนาคารเพิ่นกะสิมีกฎเกณฑ์เฮ็ดให้กะแบบ เออ โล่งใจขึ้นในระดับหนึ่ง

กะได้รับสิทธิพิเศษหรือโปรโมชันอิหยังบ่ กะบ่รู้ว่าถ้าสมมุติเงินดอกเบี้ยนี้คือเขาเรียกว่าสิทธิพิเศษบ่ หรือว่าโปรโมชันอิหยังนอกจากดอกเบี้ยหรืออันนี้กะบ่มีแล้ว

ถ้าสมมุติว่ามีการโอนเงินผิดบัญชีนี่ ตอนแรกข้อยกะสิโทรไปบอกธนาคารก่อน ถ้าตอนนั้นกะกำลังยุ่งอยู่ ถ้าสมมุติกะยังบ่ยุ่งกะกะค่อยไปแจ้งที่ธนาคารเอา

คันพนักงานนี้ให้บริการบ่ดี ตอนแรกข้อยกะสิไปแจ้งรายงานในแบบฟอร์มที่เขาติดไว้ร้องเรียน

ถ้าเป็นพนักงาน call center ของธนาคารให้บริการบ่ดีนี่ ข้อยกะค่อยกดปุ่มรายงาน ตอนสุดท้ายที่เขาจะมีให้แสดงความคิดเห็น

กะกะมันประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ เพราะว่าบางเที่ยมันกะมีการผิดพลาดกันได้คือกัน

คิดว่าสิ่งที่ควรจะปรับปรุงกะคือ การที่กะสามารถโอนเงินหรือว่ารับเงินโดยที่แบบกะบ่ต้องกะเน็ตได้ น่าสิแบบโอเคมากมากเลย

ส่วนมากตอนที่ข้อยนี้มีปัญหากับธนาคารนี่ข้อยสิเว้าเป็นภาษากลาง เพราะว่าเพิ่นกะเฮ็ดงานเป็นทางการเนาะ ส่วนมากเว้าอีสานนี่ข้อยเว้าแค่กับพ่อแม่ หมู่จั่งซี้

เวลาเฮามีปัญหาแล้วเฮาแจ้งปัญหาแบบออนไลน์นี้ มันเฮามีข้อดีอยู่ที่ว่า หนึ่ง เฮาบ่ต้องยุ่งยากอิหยัง แค่ อ่า ตอบปัญหาหรือว่าเสนอปัญหานู่นนี่นั่นให้เขาไป มันเฮาเสร็จเรียบร้อย

กะคิดว่าการแจ้งปัญหาออนไลน์เนี่ยกะมีข้อเสียอยู่ ถ้าสมมุติว่ากะบ่มีเน็ตหรือว่าบ่มี wi-fi นี่กะ กะกะสิบ่สามารถแจ้งปัญหานั้นได้ คิดว่าข้อเสียกะเป็นตรงนี้ล่ะ

คิดว่าการที่เฮาแจ้งปัญหาโดยตรงที่สาขาเลยเฮาดีคือกัน เพราะว่าเฮาสิได้รู้เลยว่า เออ กระบวนการเขาไปฮอดใดฮอดใดแล้ว

แต่กะถ้าสมมุติกะไปแจ้งปัญหาที่สาขาโดยตรงนี่กะอาจจะมีข้อเสีย กะคือว่าถ้าสมมุติว่ากะไปแจ้งปัญหาของคนนี่ เขาอาจจะโดนเขานี่แบบบ่รู้สึกบ่พอใจ หรือจั่งใด เขาอาจจะมาหาเรื่องกะกะได้

ข้อยเริ่มเก็บเงินครั้งแรกกะอายุยี่สิบนี้ล่ะ เพราะว่าแบบอยากเก็บเงินไปเที่ยว

ส่วนมากกะสิเบิดกับพวกของกินนี่หลายที่สุดเลย แบบ รองลงมากะสิเป็นพวกเครื่องสำอาง

ค่าข้าวมื้อหนึ่งนี่เป็นมื้อละร้อย คิดว่ากะเบิดหลาย หลายเติบอยู่ เพราะอิหยังกะ กะแซ่บล่ะตั่ว กะเลยได้เบิดหลายหนิ

แหล่งรายได้ของข้อยกะสิมานำพ่อกับแม่เอาให้ แล้ว แล้วบางเที่ยกะไปรับงานนอกมา กะพอกะอยู่

ชีวิตในอนาคตนี่กะคงสิอยากรวยนั่นล่ะ แต่ว่าการเงินตอนนี้มันกะยังบ่ได้ ไปถึงขนาดนั้น เพราะว่าอิหยังกะบ่มีตัง

ข้อยคิดว่าการเก็บเงินโดยใช้กระปุกออมสินนี้กะเป็นอิหยังที่มันยาก เพราะว่าเดี๋ยวนี้เขากะแต่เงินโอนกันแล้ว

กะคิดว่าการมีหลายอาชีพนี่กะ มันกะสิเมื่อยกะล่ะ มันบ่แม่นหยัง ไอ้ดีอะมันดีอยู่

ข้อยรู้สึกว่ามีความสุขกับการได้หาเงินในแบบของข้อยเดะ เพราะว่าการหาเงินของข้อยคือแบบเฮ็ดงานไปเรื่อยเรื่อย แบบบ่ต้อง เฮ็ด คือจั่งฟรีแลนซ์ บ่ต้องไปยึดติดอิหยังมากมาย

ข้อยว่าเงินกะซื้อความสุขได้เดะ แต่ว่ากะบ่แม่นว่าซื้อได้เบิดทุกอย่างสำหรับความคิดของข้อย

มีหนังเรื่องหนึ่งที่ข้อยมักกะคือขุนกะขุนแผน ตัวละครที่ข้อยมักกะคือขุนกะเพราะว่ารวย

ถ้าสิให้ลองเขียนบทละครสั้นสั้นนี้ ข้อยกะสิเขียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูต ผี เรื่องความกะ

ส่วนมากข้อยกะคิดว่าคนกะนี่กะมักเบิ่งแนวตลกกัน มันแบบว่า มันเบิ่งแล้วมันคลายเครียดดี

นักแสดงอีสานที่ข้อยมักที่สุดกะคือ เวียร์ ศุกลวัฒน์ เพราะว่าเพิ่นหล่อคัก

ข้อยคิดว่าการเป็นดารานี่มันกะยากอยู่เดะ บ่ว่าจะเป็นการเฮ็ดจั่งใดให้เจ้าของดัง เฮ็ดภาพลักษณ์ที่ดีต่อไป

ข้อยมักฟังเพลงของวสันต์17 เพราะว่ามันเป็นเพลงเกี่ยวกับชีวิต เลยเฮ็ดให้เฮาแบบได้มุมมองอิหยังใหม่ใหม่

กะสิเป็นเพลงของจินตหรา พูนลาภ นั่นล่ะ เพลงเต่างอย

คันข้อยมีโอกาสได้ไปเบิ่งคอนเสิร์ตหนิกะคงเป็นคอนเสิร์ตของวสันต์17 เพราะว่าข้อยมักเพลงของเพิ่นหลาย

ข้อยกะคิดว่าเพลงอีสานที่ดังที่สุดนี่กะน่าจิเป็นบุญผลา เพราะว่ายอดวิวเพิ่นตั้งสิบล้าน หลายคัก

ศิลปินคนที่ข้อยมองว่าแบบมีเอกลักษณ์โดดเด่นหลายคักกะคือ ไหมไทย เพราะว่าเวลาเพิ่นร้องนี้ เพิ่นสิมีเข็มขัดไว้หมุนเวลาเพิ่นร้อง เท่หลาย

คันเบิ่ง YouTube นี่กะสิ ส่วนมากสิเป็นแบบว่าฟังเพลง กะเพลงกะสิเป็นเพลงแบบสากล ส่วนมากเลย

งานอดิเรกอิหยังที่ต้องเฮ็ดใซ้สมาธิสูงนี่คิดว่าต้องเป็น การวาดรูปแน่นอน เพราะว่าหนึ่งมันต้องมีสมาธิมากมากให้เฮ็ดในการจดจ่อ ในการวาดแต่รูปลงไป

อั่น ถ้าเป็นงานอดิเรกเนี่ย มันบ่ได้เปลี่ยนไปตามอายุ กะคือกะมักอันใดกะกะเฮ็ดมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อย มันบ่ได้เปลี่ยน

ข้อยใซ้โซเชียลอิหยังหลายสุด ใซ้สิเป็น TikTok นั่นล่ะ เพราะว่ามันเบิ่งแล้วมันเฮ็ดให้ใซ้คลายเครียด สนุกสนาน

ในมื้อหนึ่งนี้ใซ้เวลาอยู่กับโซเชียลนี่หลายคัก เพราะว่าทั้งเรียน ทั้งเอาไว้เบิ่งหนัง ฟังเพลง

กะคิดว่า คนกะมันกะมีความสุขบ่เหมือนกัน ความสุขของเพิ่นกะอาจจะหมายถึงการที่ลงรูปไปเที่ยวนั้น แล้วแบบว่าอยากให้คนอื่นได้รับความสุขแบบนี้เหมือนกัน ในความคิดของข้อย

ส่วนมากข้อยกะสิติดตามข่าวสารนี่จากทางพวกเฟซเป็นหลัก แล้วรองลงมากะสิเป็นใน TikTok เพราะว่าทางเฟซนี่สิมีข้อมูลอัปเดตมาเรื่อยเรื่อยขึ้นฟีดของข้อย

ข้อยบ่ค่อยมักอัปเดตเรื่องราวอิหยังของเจ้าของนี่ลงในโซเชียลนะ เพราะรู้สึกว่า บ่ได้อยาก ไอ้ ให้คนรู้จักชีวิตของเจ้าของขนาดนั้น

ข่าวสารที่เฮาได้รับในโซเชียลเนี่ยเฮามีความเฮา น่าเฮาถือหนิในระดับหนึ่ง แต่เฮาเฮาต้องเบิ่ง เฮาต้องคัดกรองอีกทีหนึ่งว่ามัน แม่นบ่ มันเฮาต้องบ่

ในความคิดของข้อยนี่คิดว่าคนที่เพิ่นทะเลาะกันหรือว่าเถียงกันโซเชียลนี่กะ คิดว่าบางเรื่องเขากะ อันใดที่อภัยให้กันได้กะอภัยดีกว่า

เวลาส่งแชตนี่ข้อยกะมักส่งสติกเกอร์อยู่ เพราะว่ามันกะเบิ่งน่ารักดีเวลากะส่ง ไอ้ ใส่ไว้หลังข้อความจั่งซี้

คิดว่าพวกโซเชียลนี้เฮ็ดให้ความสัมพันธ์ของคนนี่เปลี่ยนไปหลายคัก จากแต่ก่อนนั้นบ่ได้โทรกัน เห็นหน้ากันกะบ่ได้ อันนี้โซเชียลเฮ็ดให้กะแบบ เออ เห็นกันได้ทุกมื้อ บ่ต้องไปหากันกะได้

มันกะแล้วแต่มุมมองของคน ถ้าเกิดกะคิดว่า เวลาตรงนั้นมันคุ้มค่า กะถือว่าคุ้มค่าแล้ว แต่ถ้าเกิดว่ามองว่ามันบ่คุ้มค่า มันกะบ่คุ้มค่า

ข้อยกะรู้สึกว่าบางเทื่อเนี่ย อันใดที่มันบ่ดีเนี่ย กะกะเก็บไว้กับเจ้าของดีกว่า กะบ่ต้องไปโพสต์ลงทุกอย่าง เพื่อเป็นการที่ดีกับกะกะนำ

ข้อยคิดว่ามันกะบ่ได้มีความปลอดภัยขนาดนั้น มันหลายหลายอย่างกะกะต้องเบิ่งเวลาสิกรอกอิหยัง กะเบิ่งให้ดีว่ามันน่ากะถือขนาดใด

คันมีคนที่บ่ฮู้จักนี่ ทักมาในโซเชียลนี่ข้อยฮู้สิบ่ตอบ เพราะว่าฮู้ฮู้บ่ฮู้จัก ฮู้สิไปตอบเฮ็ดหยัง

กะคิดว่าคนที่มักกะข้อความเสียงแทนการเว้านี่กะ มันกะดีคือกัน เพราะว่ากะกะจะได้ประหวัด ประหยัดเวลา แต่ว่าข้อความมันอาจจะเพี้ยนนิดหนึ่ง

คันเลือกสองอันนี้ข้อยกะสิตอบว่าข้อยมักเบิ่งข่าวท้องถิ่น เพราะว่าส่วนมากกะกะติดตามแต่ข่าวบ้านกะ ประเทศอื่นกะบ่ค่อยได้เบิ่งปานใด

ข้อยกะกะครึ่งบ่กะกะ กะกะเบิ่งให้ดีดี แล้วกะเอาไปคิดว่ามันเป็นจั่งซั้น มันแท้หรือบ่แท้

ข้อยกะคิดว่ากะน่าสิเป็นข่าวเกี่ยวกับพวกเกษตร เพราะว่าทางบ้านกะนี่กะเฮ็ดเกษตรนี่หลาย เฮ็ดข้าว เฮ็ดนา

กะคิดว่ากะบ่ค่อยจำเป็นแล้ว เพราะว่าส่วนมากกะกะเบิ่งผ่านโทรศัพท์กะได้ สะดวกสบาย

คันมีข่าวสำคัญเกิดขึ้นนี้ ข้อยกะสิกะมาจากพวก Facebook เพราะว่ามันสิขึ้นฟีดมาข้อยกะสิกะเป็นแบบว่าแรกแรกเลย

คันว่าสำนักข่าวอิหยังนี่น่าเซื่อถือที่สุด อันนี้ข้อยเซื่อบ่กล้าฟันธง หรือว่าเว้าได้เต็มปากว่าอันใดมันดีที่สุด แต่ว่าที่เห็นแบบว่าดู๋ดู๋เซื่อจิเป็นอมรินทร์ ที่แบบเห็น

คันว่าผู้เฒ่านี่ ฮู้ข่าวสารจากช่องทางใดหลายที่สุดนี่ ฮู้อยู่แล้วว่าต้องเป็นทาง TV แน่นอนเลย เพราะว่าเพิ่นอยู่บ้านเพิ่นฮู้เบิ่ง TV กัน

คันว่าเด็กน้อยสมัยใหม่นี้ ฮู้ข่าวจากไส ฮู้ต้องตอบไปว่าเป็นทางโทรศัพท์เท่านั้น เพราะว่าฮู้ฮู้เล่นโทรศัพท์กันตลอดเวลา

ถ้าข้อยเป็นนักข่าวนี่ ข้อยกะอยากเฮ็ดข่าวเรื่อง หมาน้อยแมวน้อยหรือว่าพวกสัตว์ เพราะว่าข้อยมักสัตว์

ข้อยกะมักเบิ่งข่าวเป็นภาษาอีสานอยู่เดะ มันกะ เพราะว่าห่ามันเป็นภาษากะ มันกะฟังแล้วมันกะม่วน

จำบ่ได้ว่าของรายการ โหนกระแสนี่อยู่ช่องใด ข้อยมักเบิ่งช่องนั้นล่ะ บ่รู้ว่าช่องสามหรือช่องอิหยัง เพราะว่ามันม่วน

ข้อยคิดว่ากะบ่ได้สำคัญแล้ว เวลากะสิรับข่าวสารอิหยังนี่ กะกะได้ผ่านโทรศัพท์หรือโทรทัศน์แล้ว คิดว่าบ่ค่อยสำคัญแล้ว

กะคิดว่าข่าวสารนี่กะมีผลต่อความคิดเห็นทางการเมืองในระดับหนึ่ง เพราะว่าข่าวอันใดที่กะได้รับนี่มันกะสิมีผลต่อเรื่องนั้นหลาย

ข่าวที่ฮู้สึกว่าฮู้ต้องติดตามข่าวตลอดนี้ฮู้คือ ที่ผ่านมานี้ฮู้คือเรื่องแผ่นดินไหว เพราะว่าฮู้ฮู้บ่รู้ว่ามันสิเกิดขึ้นอีกตอนใด เพราะนั้นฮู้ต้องระวังไว้

ข้อยคิดว่าสิ่งแวดล้อม ตอนนี้เนี่ยมันดีอยู่หลาย ทั้งแบบว่า ทั้งคู่ ทั้งที่อยู่อาศัย ทั้งหมู่ ทั้งเพื่อนมันดีทุกอย่าง

ยามทิ้งขยะนี่ข้อยกะสิแยกอยู่ เป็นพวกขวดหรือว่าพวกอิหยังที่มันพอสิแบบขายได้กะแยกออกมา

ข้อยคิดว่ากะบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์แล้วล่ะ เพราะว่า หนึ่ง กะกะตัดไม้ เอาอิหยังออกมาขายบ้าง แล้วกะเฮ็ดนาเฮ็ดอิหยังบ้าง กะบ่ค่อยอุดมสมบูรณ์แล้ว

กะย้านอยู่เรื่องมลพิษหรือว่าอิหยังในอากาศนี่ บ่แม่นทางอุตสาหกรรม แต่ว่าเป็นทางนกพร้อม ขี้นก ขี้หยังตกลงมากะเป็นมลพิษได้เบิดเลย

ข้อยคิดว่าประเพณีอีสานนี้มีความแตกต่างกันนิดเดียว กะคือว่า คนภาคอื่นเนี่ยเขาอาจสิบ่ได้กลับบ้านแต่ว่าของภาคกะนี่คือ เวลาสงกรานต์นี่คือต้องกลับบ้านไปหาผู้ใหญ่

อันนี้กะ ข้อยกะบ่รู้คือกันว่าก่อนงานนี่เพิ่นสิเฮ็ดหยังกัน ส่วนมากกะสิรวมกะไปเฮ็ดข้าวตอกข้าวต้มนะ

ยามสงกรานต์ตอนที่ข้อยอยู่บ้านนี่ ส่วนมากกะสิหยิบเอาของกิน มานั่งกินนำพ่อ นำแม่ นำป้า แล้วกะค่อยออกไปเล่นน้ำอยู่ในเมืองกัน

งานบุญกฐินกะเป็นงานที่ กะนี่สิบำรุงหรือว่าเฮ็ด อั่น วัดนี่ให้แบบว่ามันดีขึ้น

ข้อยกะสิขอยกตัวอย่างข้าวกะของข้อยแต่กี้กะ ย่ากะสิ อั่น ต้มไข่แล้วกะเฮ็ดไข่เจียวให้กินก่อนไปโรงเรียน

ข้อยกะคิดว่าการเลี้ยงกะเลี้ยงควายเนี่ยกะมีความสำคัญกับชีวิตของคนอีสานอยู่ การที่กะเลี้ยงกะเลี้ยงควายนี้ กะเพื่อมื้อหนึ่ง กะ ราคากะควายมันดี หรือกะแบบขัดสน กะกะขายแล้วกะเพื่อมาทัง ประทังชีวิตต่อไป

น้อยมากที่คนอีสานสมัยใหม่นี้ ที่สิใซ้มือกินเดะ ส่วนมากสิมีแต่ผู้เฒ่าที่เพิ่นใซ้กิน

สมัยก่อนนี้กะสิสร้างโดยไม้ เพราะว่ามันหาง่าย

คันที่ผูกพันกับธรรมชาติจั่งใดแหน่กะ หนึ่ง กะกะไปหาของกินในป่า แล้วกะมีหยังกะต้องเฮ็ดนา เฮ็ดนากะต้องอยู่กับต้นข้าว ต้นไม้

ข้อยเซื่อเรื่องพญานาคเดะ เซื่อบ่รู้คือกันแต่ว่าเซื่อเซื่อเซื่อ